لعبة الشطرنج، أحس فيها تحدي ويبغالها إنسان ذكي جداً ودارس خطواته بشكل كبير فيكون عندنا تحدي مين اللي راح يكسب في هاي اللعبة ومين يخسر الثاني خلال اللعبة يكون عندنا روح التحدي عالية جداً والحماس والنشاط.